لو أنا عندي عصير كوكتيل أو عصير مانجه أو جوافة أو أي عصير كان ف البيت هبدأ إني آخد جزء منه و <hesitation> أحطه ف طبق في كيوبس بشكل مربعات كده وبعدين أحطه ف الفريزر و هيكون آيس كريم بجوافة كوكتيل مانجه أو اي كان عصير